Fomba ifan-ifankazaragny biby bitsika, alaiko ohatra manokagna longany ny rignina tintely, zareo ah magnana troupe de io troupeny io ah mifankazatra zareo amin'ny alalan'ny ranon'ivy, de io ranon'ivy io zany afantaragna hoe troupe ndry agnina any igny, na troupe ndry agnona nandalo teto de kara zagny.